Ny lera fandriako amin'ny alina raha tegna izy amin'ny anahy dia eo amin'ny adiny folo na mihoatra, mihoatra bitaka eo, eo amin'ny raika ambin'ny folo adiny eo zany. Zay vao tegna ampy tsara ny anahy ny torimaso, raha ny anahy manokagna fa ny an'ologna hafa tsy fantako.